Comida nani yenduun nda'a ndavaxu ndina nguan ndaxuu ñu'u yajanda njinixu yanda ndini ngunu naix inixuu yani tuxu'u, ndan ndute yaxhini ndanavi ixun nduchí ñandakexu ndute ján uun nduchi yiyajana kini yindixnduu, nduchi chi chiuu yee unduchi jan nanan ndakaxu kuenta ndane'e ndane ndakaxujan nikuu n <hesitation> van nduu, iche uunduchi ján ndañaxuu ñuñe naxuu yune ndina nga'a chinda ndakexu la'a aciti ndiu salten vaso ya yandixu ya'á, ya'á ndixu nadafritu nudi ya'a jan chi espues dakexuu ñuñe naxuu ñune chindakexu ñonro ñonro nama nunde yekon comida nunga kui, ñonrojan chinikujan nduvee comida ján yanda lavaxu la'a kuenta ñujan ndananaxu unka lado yandaxu ndita lichikuxu, dita ini nuni yena'a naxuu n <hesitation> ixu ndonda navaxuu ye'e comida ndande ndeyundana nigan inka como ni nani, kuenta comida deen comida chún ndinanga chó acho chun gan atadi ya'á tandi ñuñe ya'á yee. Che kuan cha chún nani cha chún ndukuján ndodon iho comida kue nguna iho comida dada vaxuu ñuxuu va udodon kua xhikón, ndeyun ndaje yeye comida chún ján ke chó ya'a ján cho kuenta kuenta yanani ya'á ján kundo frito ya'a jan keniku naxuu ñuna chike'e, ke clavo pimienta ján ke cuenta comino oreganó jan ke ajo ke cebolla ke yandii tu ke ni comida ya chineku ke kakuan recaudu jan ni kuu ni kuache cha chún ján.